כ'וואלט געוואלט ארבעטן פינף טעג א וואך פאר דריי שעה אז איך זאל נישט דארפן ארבעטן צו לאנג, און אז איך זאל האבן עפעס וואס צו טוהן יעדן טאג פון דער וואך <hesitation> און נישט <hesitation> גארנישט טוהן די גאנצע וואך און ארבעטן נאר איין טאג פאר פופצן שעה און דעמאלטס וואלט איך געווארן אויסגעמוטשעט און ס'וואלט מיך גענומען א גאנצע וואך צו קומען צו זיך